Ye aminy ankapobeny zany ny kivà zany managna ny fiarahamonina azy manokagna ko zany hoe zany ko fa tonga zany de mifampiorokoroko mihohoa satria mihoa zany signal zare mahamariky hoe tonga ze de mikidikidy akeo ny kivà maro kidikidy aton'ny kivà e, izy ko managna fifandresagna matomboko zany hoe zany kivà zany tsy mifagnary ra ôhatra hoe mahita hanigny, isakafo na ra mantsimantsigny edy tonga izy rehetra.